ସେପ୍ଟେଂବର ମାଈ ସାଭୀ ସାଯୋ ରେ ଭାଵନା କରନ ତୂନ। ଯହାଁ ସହୀ ତୋ କାନା। ଜଡୀ ତୋ ଅଚ୍ଛୀ ଆପରାଂଗା ମୁନା ରେ କାନା ଆସୀ। ଉତ୍ତର, ସେସୀ କୋ ବର୍ସର ନୁଆ ପର ଜଯୋ। ଚାସୀ ମାନେ ମନ୍ଚୀ ଲଗାଈ ଥୀବା। <noise>